Misy dinga maromaro tsy maintsy arahy lafa tegna mangataka visaamin'ny firenena vaovao. Ny raha tsy maintsy atao voaholany e da mila mitsidiky ny tranokala maso ivoho na ny kônsila amin'ny firene iny. Lafa vita zay da angonina ny antota taratasy ilay rehetrarehetra. oahatsy ny pasipôro, ny sary, ny taratasy fangataha. rehefa avy eo amin'izay alefa ny fangataha ny serasera na mivanta ary mandoa ny sarà ilay